Ie, misy mihitsy ireo sakafo tsy haiko ny mahandro azy ka tiako ianarana, anisan'izany izao ny gratin, ny mofomamy vazaha ireny, ohatra hoe: macaron, éclair a, ireny izao tiako ianarana ny mahandro azy.